Nguruve kutye lele shili maika ndoi chefu leka afu ngutwe mauchafu mashafu tikie na ilali hta ukalinga ndotye mashafu lele veila kutelesh kwa ndoilafu